Mopeti sistema omombeu ñande kiapeko ñai va, mbae jare ketiko yaja, ta ñaiva <noise> kuako internet rupi, yaikuatia supe jaema omombeu yande aniara ñakañi